Omwa kihugho kihyaka kino ekya ngalimo aba nywani ibanganga ngongongo na ngathoka eribana abanywani, ngighenda omwa kanisa kwinzi abandu bosi ahabakasabira. Kusangwa nganasi ahabandu bakasa aho hakisulha abandu neryo ibwa ngibya ngabirihikayo, ngendighenda emberere, ingahatholha ingahatholha kutsibuobulimundu erilhangira indi amalingira ku ngabiri hatholha. Kandi ibwa ngendibya ngakayayo, ngendighenda ingabirya mbalha esyanjimba esihenirye kandi esiwene nikwa obuli mundu akibya akanzamalhira inianyisima ngakahika embere ingahothola kutsibu erilhangira indi sihali mundu ghosighosi oyuwamnyisinja amahothole. Ngendibya ingane aho neryo ngendibya ingane musumbira obuli mundu ye byalha kandi ingane mughenda ngakaseka nabo, obulimundu akanzamalira ingye ghosi ingali mwesanyu eyerihika omwa kihugho kyabo. So eki kikinyiwathikya erilhangira indi obuli mundu amaghenda akakolhaki, amaghenda akanzamalhira. Obuli mundu akibya abirighenda akanzamalira, kandi ngilhangira indi ngaenda ngakathunga esyangeso nikwa bulimundu akendyanza erinyiramukyakwinzi ngithoka erighenda ingaramukya obuli mundu niko ngibya namabiramukya obulimundu bulimundu obulimundu obulimundu akibugha athi <hesitation> omojo oyu nimojo oyuwene. Eki kikinyiwathikya erighenda ngakolhayo abanywani kandi Ngendi lhangira indi ngaghenda na bandu ngi- ngahike no kwa bandu abanene banene abasikibirwe omw kihugho ekyo nikwa obuli mundu akibya akandangira no mundu'yo, inia minya athi nayi ngali mundu nayi ngali mundu wa mani neryo obuli mundu akibya akanzamalira no mundu oyo akibya akanza erisya muramukya omundu oyo, nayi inianyiramukiryamo nayi ingathunga omuyisa oweribya nayi iningamuramukaya inganerimumubwira erina lyayi ingane mumubwira ahangalhwa kandi ingamubwira indi ngamwanzire kandi na yesu amwanzire. Ekyo kikinyiwathikya erilhangira indi abandu aba bamanyiminya kandi bakibya bamabirirnyiminya, kikinyolhobera erikolha mwa banywani kandi ngendi ngakahika okwa buli mundu singendi ghaya nomundu no mughuma. Obuli mundu ngilangira ind ngamulangira ngowo mughaso. Ngibya ngamabirilangira omundu mwa wa mughaso neri mubwira ebinywa ebikakanganaya indi niwo muwaso, ekyo kikendileka omundu oyo iniaminya athi ngamwanzire kandi inathoka nayo eryasa eyangali nuku na nganathoka eribana abanywani omwa hihugho kino.